د نڅا ډولونه کلاسیک نڅا فلوکلوري نڅا هیپ هاپ بریک نڅا سالسا ټانګو رومبا بالي نڅا جاز نڅا کنټمپورري کترک بهانګرا فلامېنکو ټپ نڅا اتڼ